إليك عشر أرققام عشوائية بين صفر للميه إللى هنا اتنين واربعين تسعتاش ثمان وستنين سبعة وخمسين خمسة وثمانين ثلاث وثلاثين واحد وتسعين أربعة وسبعين ستة وعشرين ستة.